<hesitation> té, té xhi canela xhinri, ayá ini na chikonri yuñó ta xá inigan tá kidanri bolita ta chitunria, dikonri yó xaña kiyó ña kata dikon nri, ña jan ngu ho o on. tata nri.